Los conejas ta ido ta ñaña jiaa kuja xa'axi xi'ininaxi jaa kua'anxi horre nde'eaña'axi tee viichi ya'axi kua'axi ta ido jiaa nda'akoo ja tee kua'anixi tee taja xi'ika kuee ja kuja taja ka'ando vivora jani taja ko'o jiaa io kueeni kueeni inxi kua'a kueeni te ingaxi ja nani corredora pues kuunixi te kua'anixi.